"प्रेम" शब्द सुन्तिकिल मोर दिमागमे आत्मीयता, निस्वार्थता, संवेदना आउ गंहिर सम्बन्धके भावना अइता। प्रेम कहलके केवल भावना किल नाइ हे यी ते विश्वास, समर्पण आउ परस्पर समझदारीके समिश्रण हे। प्रेमके तमान रुप रहता। दाइ-बाबाक, लरका-बच्चनप्रतिके प्रेम, साथीभाइबिचके प्रेम। प्रेमी प्रेमिका बिचके प्रेम, देशप्रेम आउ मानवताप्रतिके प्रेम। सच्चा प्रेम निस्वार्थ रहता, जेहमे स्वार्थती बढता औरेक भलाइके चिन्ता करतियाँ। प्रेम मनैन सकारात्मक बनैता, जीन्दगीक अर्थ देहता आउ समाजमे मेलमिलाप तथा सदभाव लैता।